Any États-Unis tena hoe tsisy ahitagna fadifady karaha tany amin'ny antsika à Madagasikara atô, ôlo jiaby samy magnano zay raha tiany ata, tsisy tsisy ke hoe: aaa tsy mety io o na karaha zany fa samy magnano zay raha tiany hata.